Ho hia sɛ sɛ obi ridzi dwuma bi, anaa ͻreyɛ nhwehwɛmu afa biribi ho a, dɛm adzekor noara na ͻdze n'adwen nna n'ahoͻdzen nyina ͻdze yɛ, na ͻdze hyɛ mu ama oeenya mpontu wͻ ho. Ntsi sɛ nhwehwɛmuyɛfo yɛ nhwehwɛmu fa abͻdze nyansapɛ ho a, ͻwͻ dɛ ͻnoara na ͻyɛ. Afei so, sɛ nhwehwɛmuyɛfo bi yɛ nhwehwɛmu fa kwan a yebesi yɛfa yɛayɛ ndzɛmba yɛdze aba wiadze a, ͻwͻ dɛ ͻnoara na ͻno so ͻkͻ do yɛ ama obiara etu mpon wͻ no nhwehwɛmu mu.